Inau kikinaguai paka, niaka nalo dipe advaisimu an a ena hau, tu nalo, tu atorola pasin namini anua pa alo atorodia a pasin namini anua aniani pa teredia, tioni tape, besu aniani pa terea aka tioni ruma tape aikaina pa, akuama pelama eko, aka spes namini alo ruma tape aikaina elae atuaia pa iruina are anua ita. Unauno diapaua pa alo atorodia tadi pa besu pa lukautedia. Tioni ruma, eko ala tape aikaina pa oku ana ruma pe eko. Waini laa, ini patalo laa ta alo sala anua paka wawaiodia anua paka iganadia anua nida ia ari sasaraina nalo dipa wainau, inau ena skul eh paka, niaka di wareau, dipa skuluia anua auna pasin atoro poto io waidia waini laa blesin, kaina laa pe tereo tu namini padania atorola pato tatao, laa ela atoato pato tatao, waini ineloa auna tu ba pe atoro tioni paka wawaioua ma lago ine mumudia numa tioni ine tau wasau na lausai ena tioni na lauou, ma elae mape winimuo ela na tioni ela auna pasin elana tau wasau ine na eumado ma ine pa lauou elano tioni ela pe lausai. Patalo pe podoina ine pa bebesu eu aka sa mane tape aikaino ena tioni tau wawainasau papoarina sa elae mumudia mape lausai elae ine auna tu pato alo atoria pasin atorola namini atu pa skul udia anua namini pasin namini anua pa alo atorodia, aniani pa teredia, tadipa besu, klosi tape aikala pa teredia aka ruma ekoala tape aikaidia pa okudia pa aekodia auna rumai lago tadipa kae lao, anua patoko totorutavaladia ena pasin atorola pato tatau, paka, niaka elae ena skul di elae di wareau dipa numa anua anua taupe alo atorodia uma laa. Pe toru atorio, ini pataloai ma paka papa, ma ini patalo malago elae, auna tu elae ma laa elae ataisalato, paparataim ela laa peiusimudia, ma dipa lauia auna ruma dipa lauma. Ito tagu toria ena eh ito ta lauma ito tamani ari tu samani elae ma inau tagu eh kae lo toriau are kaina inau malo toria aguna rumai, kee magu waina ina tagua ine kae laala narola are maguka lalaola narola tada lo-lotu sada bea, pasin atoro nalo taupe tatau inau umado magu luksavena ena pasin atorola. Ah magua laa abea arimi nalo ta taitiau unimu la matate agu ruma magu malamala soma ena tioni. agunarumai magu a elae waini inaoba ine kae taitio arimi laa bea ena alatae ita tau lauma. Inau ine la magu to papagio magutoua ine kae torio igalan narola magua kae laola are ine tibou aguna ruma mu lauma, magu tenkimu somaionena tioni eh. Ito inau ai ta lauma. Magua eh laa ena alatae ta lauma pe taitiau waini magu waina aisa ine takalo taitio ine inau pa taitiau.